بھائی دوستاں اکدم ضروری چیز ہے اور دوستاں میں بھی کیا ہے، ورائٹی کے دوستاں رہتے ہیں ورنہ لائف اکدم بورنگ ہو جاتی ڈائیورس دوستاں رہتے تو کیا ہے، نئی سوچ اور نئے آئیڈیاز ملتے ہیں الگ الگ کلچر کا ایکسپیرینس ملتا ہر سیچویشن میں کوئی نہ کوئی دوست کام آ جاتا سوشل سکلز امپرو ہوتے ہیں، بورنگ لائف نہیں رہتی الگ الگ ٹینشن الگ الگ دوستاں کے ساتھ میں رہتے ہیں پر ایک بات یاد رکھنا، صرف ورائٹی کے چکر میں غلط لوگوں سے دوستی مت کرنا بالکل بھی جن سے تمہیں پازیٹو وائب ملے وہی دوستاں کو رکھنا جس سے تمہارے کو نیگیٹو وائب ملے وہ دوستاں کو سیدھا خدا حافظ بلکہ بول جانا ڈائیورس دوستاں رہنے سے گینگ اکدم سولیڈ بنتی اور لائف کا فلیور اکدم کریزی آتا